Onre janana taka chunchi ionré iho ndau tuchí, jana natuu unte kuataitu kutai tatu ndonoex tuu onré jana tundaitu onra kachi nda'a, ndachitu jana natu onrékumitu onré, iho onré iho ndavuchí ñetuu kidii tuu nunta ñunuu chí jananai, jananau na'a yutu.